Awa wamo, baekobo ko obari wanenu bae chu nara agba wena agbayo bae bere mpata kpo anu eh, ami ra ka moi njenje oka da otoo rah ma fiema ame laero obari a chu nne agba wen ogbara, abi so tor obari ajeajen. Sewine ifiema ba mi joinwe oku-sewine na anu, in do ajen nsewine, nga jah kerekere anu neeba kor jon me kai oban obari a chu nne agba si wen agbara okasobari krakrabanton ra kaseru, lamar kor anenu.